var lýst gjaldþrota í dag eftir að ekki tókst að fá nýja fjárfesta til að kaupa meirihluta í félaginu fimm flugfélög aðstoða nú við að koma mörg þúsund strandaglópum á leiðarenda aldrei hafa fleiri orðið atvinnulausir á einu bretti en í dag segir forstjóri Vinnumálastofnunar fjölmargir starfsmenn WOW

hafa leitað til stofnunarinnar en um ellefu hundruð unnu hjá félaginu viðbragðshópur stjórnvalda

hefur verið virkjaður og áhrifin af gjaldþrotinu verða metin á næstu dögum flugvélar Icelandair næstu daga eru allar að fyllast en forstjórinn segir að miðaverð verði ekki hækkað þrátt fyrir gjaldþrot WOW sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð að fjölbýlihúsi í Kópavogi í morgun eftir að tilkynnt var um mann með skotvopn nemendur í nálægum grunnskóla þurftu að halda kyrru fyrir innandyra meðan lögregla vann á vettvangi þingmenn á

breska þinginu greiða á morgun atkvæði í þriðja sinn um úrgöngusamning Breta og Evrópusambandsins segir af sér sem forsætisráðherra verði samningurinn samþykktur

hefur verið lýst yfir á Norðurlandi eystra vegna

í Öxarfirði um átján hundruð skjálftar hafa mælst á svæðinu frá því á laugardag þar af átta af stærðinni þrír eða stærri skjálftarnir hafa fundist vel í byggð þar á meðal á Kópaskeri og í Kelduhverfi fram kemur í tilkynningu frá almannavarnadeild

þessu tagi geti fylgt stærri skjálftar en í flestum tilfellum ljúki þeim án stærri atvika

skjálftafræðings hjá Veðurstofu Íslands bendir ekkert til aukinnar eldvirkni á svæðinu flugfélagið WOW

var formlega úrskurðað gjaldþrota í dag milla Ósk Magnúsdóttir er við höfuðstöðvar WOW

þar sem dró til tíðinda í morgun já

áður en lengra er haldið skulum við rifja upp atburði dagsins

upp úr miðnætti varð ljóst í hvað stefndi og ekki leið á löngu þar til flugfarþegar fóru að fá skilaboð um að flugi væri aflýst klukkan þrjú í nótt bárust upplýsingar frá flugfélaginu allt flug yrði stöðvað á meðan verið væri að ljúka

samningaviðræðum um hlutafjáraukningu viðræður við nýjan væru á lokametrunum

átta birtist tilkynning á vef WOW

um að flugfélagið hefði hætt starfsemi og öllu flugi verið aflýst Skúli Mogensen sendi starfsfólki félagsins í kjölfarið tilfinningaþrungið bréf þar sem kom fram að hann hefði aldrei trúað því að til þessa kæmi tíminn til að bjarga WOW

hafi runnið út félagið skilaði svo inn

sínu til Samgöngustofu klukkan hálf níu

að sögn Sigþórs Kristins Skúlasonar forstjóra

voru forsvarsmenn WOW

á fundum í alla nótt með fjárfestum sem hafi verið áhugasamir

kapallinn hafi byrjað að rakna þegar leigufélög flugvélanna sem WOW

notaði hafi farið að óttast að þær myndu festast á Íslandi ef félagið yrði gjaldþrota því var ákveðið að senda vélarnar ekki aftur til Íslands frá Bandaríkjunum

Isavia stöðvunarheimild á grundvelli loftferðalaga á flugvél WOW

sem var á Keflavíkurflugvelli sem tryggingu fyrir ógreiddum notendagjöldum Þórólfur Árnason forstjóri Samgöngustofu

sagði í samtali við fréttastofu í morgun að viðbragðshópur innan Samgöngustofu hafi verið virkjaður hlutverk hans væri að upplýsa flugvalla og flugmálayfirvöld

þurfa að komast heim sérstök

erlendir miðlar hafa fjallað mikið um gjaldþrot WOW í dag

margra víða um heim séu í uppnámi og rifjað er upp að WOW sé annað flugfélagið í eigu Íslendings sem verður gjaldþrota á hálfu ári þar er vísað til Primera

sem fór í þrot í október ríkisstjórnin lýsti yfir vonbrigðum með að tilraunir WOW til

að tryggja rekstur sinn hafi ekki skilað árangri

sé mikið áfall en ráðherrar hafa sagt í dag að þetta komi þó ekki á óvart var svo formlega úrskurðað gjaldþrota í Héraðsdómi Reykjavíkur eftir hádegið það er alveg ljóst að gjaldþrot

mikil og víðtæk áhrif Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir er á Keflavíkurflugvelli

sex til sjö hundruð störf sem glatast hér

staðan er graf alvarleg h þetta hlýtur að vera mikið högg j já við höfum

ég er fyrst og fremst sorgmædd það eru ömurleg tíðindi þegar svona stórt fyrirtæki

samfélagið í heild en sérstaklega fyrir starfsfólkið sem var örugglega orðið vongott um að halda vinnunni sinni í lok dags var haldinn starfsmannafundur hjá Vinnumálastofnun þar sem farið var yfir hvernig dagurinn gekk fyrir sig og hver næstu skref verða hefur verið meira að gera í dag en venjulega út af þessu já við höfum líka verið að fylgjast með umferð um vefinn hún hefur verið alveg rosalega mikil enda sækir fólk um atvinnuleysisbætur þar er starfsfólk WOW sem er að koma og hringja já starfsfólk WOW Unnur segir að ekki hafi enn borist tilkynning um hópuppsögn frá WOW hins vegar séu starfsmenn fyrirtækisins um ellefu hundruð sex þúsund eitt hundrað og sextíu manns voru atvinnulausir í lok febrúar og þegar starfsmenn WOW bætast við eykst atvinnuleysi um átján prósent þá eru ótalin þau hundruð sem missa vinnuna hjá öðrum fyrirtækjum vegna gjaldþrotsins sem dæmi má nefna að

fimmtíu og níu manns var sagt upp hjá Kynnisferðum í dag aðallega vegna þess hvaða áhrif mun það hafa þegar svona margir missa vinnuna í einu þetta hefur bara ekki gerst áður að svona margir hafi misst vinnuna á sama augnablikinu þar kom þetta meira í hollum þannig að við vitum það ekki við erum bara að setja allt í gang sem við getum við tökum á móti

út og reynum að láta þetta ganga eins vel og við mögulega getum þá segir Unnur ljóst að þessi tíðindi komi til með að hafa áhrif á

verða hærri greiðslur en við vorum búin að spá fyrir árið tvö þúsund og nítján það er alveg ljóst en það var ekki bara hér á Keflavíkurflugvelli sem flugfarþegar gátu ekki nýtt

aðrir fengu ekki fregnirnar af niðurfellingu

fyrr en úti á flugvelli í morgun og það var ekki bara hér á landi sem flugfarþegar komust ekki á milli landa á flugvellinum í Berlín biðu nokkrir þeirra

þúsunda farþega WOW sem ekki gátu nýtt flugmiða sína í dag

að mestu orðnar tómar æðstu stjórnendur félagsins voru á leið út og það var auðsjáanlega mikil Sigríður Dögg Auðunsdóttir tók viðtal við Skúla en á endanum þá bara gekk þetta ekki lengur og eðlilega ætluðust menn til þess að við kláruðum þessa fjármögnun en það heppnaðist ekki

varð til þess að þetta var akkúrat stundin sem leigusalarnir ákváðu að kyrrsetja vélarnar þetta er nú svolítið þannig að eitt leiðir af öðru

þegar einn byrjar þá fellur þetta mjög hratt og það var ekkert eitt umfram annað menn einfaldlega voru orðnir óþreyjufullir að sjá okkur klára fjármögnunina auðvitað liggur það ljóst fyrir að þegar flugvélarnar eru kyrrsettar þá er þetta búið getið þið gert eitthvað fyrir farþega sem eru strandaglópar í dag eða er þetta algjörlega úr ykkar höndum núna þetta er því miður úr okkar höndum núna og mér þykir þetta mjög

ég segi þetta fólk hefur haft trú á okkur og stutt okkur og í rauninni magnað hvað við fengið góðan meðbyr frá farþegum okkar frá fyrsta degi þannig að ég er ekki síst svekktur að að geta ekki staðið við skuldbindingar okkar gagnvart þessu fólki var ekki óábyrgt

segja fyrir tveimur dögum að fólki væri óhætt að kaupa miða með WOW ja ég trúði því og sagði það af einlægri sannfæringu

á þeim tíma enda vorum við í viðræðum og

komnir mjög langt í viðræðum við fjölda manns þannig að ég ætlaði mér að klára þetta og ætlaði mér að klára þetta alveg til klukkan sjö í morgun en það tókst ekki var ekki óábyrgt að halda áfram þegar þú sást í hvað stefndi núna síðustu daga og vikur ég segi þegar við erum með fjöldan allan af fjárfestum sem eru að skoða þetta og við erum með ráðgjafa faglega ráðgjafa með okkur í þeirri vegferð það vissu allir að tíminn var naumur það lá ljóst fyrir en ég held að það

verið óábyrgara að skila inn flugrekstrarleyfinu ef það væri ekki fullreynt því þetta er einfaldlega það mikið hagsmunamál gagnvart náttúrulega starfsfólkinu farþegum umhverfinu öllu að rétt ákvörðun að reyna þetta til þrautar hvað settir þú mikinn pening af þínu eigin fé inn í þennan rekstur ég setti aleiguna í þennan rekstur sem var hvað mikið hef ekki haldið tölu á því eða verið að velta því fyrir mér en ég lagði allt mitt í þetta hvað tekur við núna þú talaðir um þéttan og jákvæðan og góðan hóp starfsfólks þúsund manns

með reynslu kemur til greina að byrja upp á nýtt já ég myndi alla daga vinna með þessum hóp aftur ef ég fæ tækifæri til þess ég hef bara aldrei fundið fyrir öðrum eins stuðningi líka núna áðan á starfsmannafundinum frá þessum

hópi þannig að ég gæti ekki verið þakklátari fyrir það en hvernig líður þér núna og búið að skila sér inn í kerfið hjá manni maður verður klökkur og sorgmæddur að sjá af starfsfélögum sínum segir flugmaður hjá WOW tæplega tvö hundruð flugmenn og fjögur hundruð flugfreyjur misstu vinnuna hjá félaginu í dag og fá ekki greidd laun um mánaðamótin fólk er náttúrulega bara niðurbrotið það er búið að missa atvinnu sína og fólk hefur alltaf verið gríðarlega stolt af því að vinna hjá WOW air og þess vegna held ég að þetta sé mjög þungt högg og fólk sé mjög niðurbrotið á þessum tíma maður verður náttúrulega virkilega klökkur og sorgmæddur bara yfir því að að fara að sjá af þessum starfsfélögum sínum það er svona það sem hryggir mann mest vissulega fá allir einhvern tímann vinnu en svona fram að því getur þessir fyrstu dagar sérstaklega myndirðu segja að tíðindin hafi komið ykkur á óvart já já og nei auðvitað náttúrulega vissi það hvert mannsbarn sem eitthvað fylgist með að auðvitað náttúrulega var staðan erfið og ótrúlegar leikfléttur sem eru búnar að fara í gang en staðan var þannig og mér fannst persónulega og okkur fannst hérna hjá

byr undir alla vega annan vænginn í gær og undanfarna daga svona eftir að slitnaði upp úr viðræðum við Icelandair svona í morgunsárið þá

annan veg alla vega á allt annan veg en við bjuggumst við og okkur var tjáð við héldum öll og vonuðum eftir fréttir síðustu daga sérstaklega að það væri búið að bjarga skútunni en svo reyndist það

um sex hundruð í þessum tveimur félögum misstu vinnuna í morgun hver

eru næstu skref fyrir þau þetta er nú erfið spurning við náttúrulega erum að reyna að hafa milligöngu um að fólk fái vinnu annars staðar og það er verið að vinna í því hvort sem hér á landi það verður örugglega erlendis fram að því þarf náttúrulega fólk að fleyta sér einhvern veginn með einhverjum aurum og það eru mánaðamót bara núna handan við hornið þannig að við erum að vinna í því núna með Vinnumálastofnun að koma öllum á bætur við verðum með félagsfund á morgun þar sem að fulltrúar frá Vinnumálastofnun munu verða á svæðinu til að aðstoða fólk og svo munum við að sjálfsögðu aðstoða fólk við að lýsa kröfum í búið þegar að því kemur forstjóri Icelandair segir að gjaldþrot WOW muni ekki leiða til þess að miðaverð hjá félaginu verði hækkað mjög mikið hefur verið að gera í dag hjá þessum

langstærsta keppinaut WOW þetta er sorgardagur í íslenskri flugsögu og okkar hugur er hjá starfsfólki WOW sem er að missa vinnuna það eru okkar viðbrögð við þessum tíðindum mjög mikið var að gera hjá Icelandair í dag en fjölmargir farþegar sem áttu flug með WOW en sitja fastir á Íslandi eða erlendis hafa leitað til Icelandair þeir fá miðana á sérstöku verði þá segir Bogi að félagið hafi ferjað starfsfólk WOW sem var fast úti í heimi til Íslands því að kostnaðarlausu þetta eru um sjö þúsund fjögur hundruð farþegar frá WOW

sem þetta hefur áhrif á og við munum hjálpa til við að koma til síns heima í dag og á næstu dögum eru allar vélar meira og minna fullar þær eru

skoða næstu daga hvernig við getum brugðist við hvað með aðra farþega nú hafa borist

hækkað mikið frá því í gær hvers vegna er það við höfum ekki hækkað miðaverð hjá okkur en bókanir

koma hratt inn sem hefur þau áhrif að vélar eru að fyllast og síðustu

eru til sölu og það er það sem fólk sér á okkar heimasíðu en við erum ekki að hækka fargjöld alls ekki bogi segir að skoðað verði hvort Icelandair hefji flug til einhverra áfangastaða WOW spurður hvort félagið muni sækjast eftir tímahólfum WOW á Keflavíkurflugvelli segir hann það ekki standa

til á næstunni nú varð fjórtán komma fimm prósent hækkun

í dag er er eins dauði annars brauð í þessu það eru alltaf skammtímasveiflur á þessum hlutabréfamörkuðum út frá því sem er að gerast í umhverfinu þannig eru bara bara þessir markaðir en við horfum á rekstur okkar til lengri tíma og og virði hluthafa líka þið rekstrartap ykkar á síðasta ári með því að fargjöld væru of lág og olíuverð of hátt

næstu daga eða vikur núna þegar samkeppni frá WOW er ekki fyrir hendi nei alls ekki því samkeppnin er klárlega enn þá fyrir hendi það verða tuttugu og fimm flugfélög að fljúga til Íslands í sumar og það eru fimmtán flugfélög að fljúga allan ársins hring þannig að við getum ekki hreyft þetta að vild alls ekki við þurfum að fylgja markaðnum hér eftir sem hingað til þannig að miðaverð hjá ykkur mun ekki hækka

út af þessu nei stjórnvöld hafa virkjað viðbragðshóp en ráðherrar í ríkisstjórninni funduðu strax snemma í morgun þegar ljóst varð í hvað stefndi Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir hefur verið í þinghúsinu í allan dag og er þar enn hvað hefur gengið þar á andrúmsloftið hér í þinghúsinu

ég hef fundað með fulltrúum ferðaþjónustunnar ég átti fund með stjórn

við þurfum að huga að orðspori við þurfum að huga að orðspori þið haldið áfram að meta áhrifin á næstu dögum og grípa til aðgerða er eitthvað serstaket sem kom út úr já ég held að það sé mikilvægt að allir aðilar vinni saman að því að taka utan um greinina og

sjá hvað hægt er að gera og grípa til aðgerða sem geta mildað

fimmtíu og níu var sagt upp hjá Kynnisferðum í dag aðalástæðan styrkur áfangastaðarins sjá til þess að

næstu ár en til skamms tíma lokanir veitingastaða lokanir í hádeginu uppsagnir í dag

við höldum áfram að fjalla um þetta mál í Kastljósi kvöldsins þar sem rætt verður við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra

tveir voru handteknir í Vallakór í Kópavogi í morgun eftir að lögreglu barst tilkynning um mann með skotvopn í íbúð í fjölbýlishúsi sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út og talsverður viðbúnaður var á vettvangi þegar betur var að gáð kom í ljós

mennirnir voru með eftirlíkingu af skotvopni og upplýsingar sem lögregla hafði fengið um blóð í íbúðinni reyndust ekki á rökum reistar nemendur í

Hörðuvallaskóla í grennd við þurftu að halda kyrru fyrir í skólanum meðan lögregla vann á vettvangi það var allt í einu mjög órólegt og það fóru svona allir á stjá og svona

meinarðu fullorðna fólkið

svo var bara læst öllum hurðum og allir voru svona mjög hræddir já krakkarnir hvað var ykkur sagt bara að við ættum að vera róleg og að það hefði einhver verið með byssu að ræna uppi í blokkinni þarna

við ættum bara að vera róleg

hjá aðalhurðinni og

þegar fólk labbaði fram hjá var það frekar hrætt og svona það var strákur sem að reyndi að hlaupa út en kennararnir voru mjög góðir í að gera okkur róleg framtíð Brexit gæti ráðist á morgun þegar

á breska þinginu greiða atkvæði um útgöngusamning Bretlands og Evrópusambandsins John forseti þingsins veitti leyfi fyrir atkvæðagreiðslunni á sjötta tímanum í dag reyndar greiða þingmenn ekki atkvæði um samninginn í heild heldur hluta hans eins og þá sem snúa að réttindum íbúa Bretlands og Evrópusambandsins eftir og fyrirkomulaginu á landamærum Norður Írlands og Írlands svokölluðu

hefur tvisvar verið felldur í breska þinginu en á morgun er komið að

samþykki þingmennirnir áðurnefnda hluta samningsins ganga Bretar úr Evrópusambandinu þann tuttugasta og annan maí tilkynnti í gær að verði það raunin segi hún af sér sem forsætisráðherra verði samningurinn hins vegar felldur í þinginu á morgun virðist fátt annað í stöðunni en að Bretar gangi úr Evrópusambandinu þann

tólfta apríl samningslausir og þá að veðri það verður áfram

suðvestanátt fram eftir kvöldi en í fyrramálið fer vindur að snúast til norðlægrar áttar með

um landið norðanvert

verður vindur hægur og fer að létta til þegar kemur fram á morgundaginn frost verður víða á bilinu núll til fimm stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur yfir þetta að loknum íþróttum

tókst að fá nýja fjárfesta til að kaupa meirihluta í félaginu fimm flugfélög aðstoða nú við að koma mörg þúsund strandaglópum á leiðarenda aldrei hafa fleiri orðið atvinnulausir á einu bretti en í dag segir forstjóri Vinnumálastofnunar fjölmargir starfsmenn WOW

hafa leitað til stofnunarinnar en um ellefu hundruð unnu hjá félaginu viðbragðshópur stjórnvalda hefur verið virkjaður og áhrifin af gjaldþrotinu verða metin á næstu dögum flugvélar Icelandair næstu daga eru allar að fyllast en

segir að miðaverð verði ekki hækkað þrátt fyrir gjaldþrot WOW þingmenn á breska þinginu greiða á morgun atkvæði í þriðja sinn um úrgöngusamning Breta og Evrópusambandsins